Injé gupalaay gan ibaajmé ga cigaamé goomé gupalaay goniyee gufoji. Ēém go goomé gupaloom gan oli jibagoormé éém. Mé gurubo gurubo gagu gujojoow gujahoor jahoor injé tahé injé nonoom é sen nakijamoor téléphone. Anusaan sinja imi bu nambo éém. Áhu si miit guñéén gaat nabajé áhu si miit gafkaan nabajé éém bugo goomé gupaloom gaan ibaajmé